Ñy asa soa amiko moa :-ñy raha teako avy amy ñy nilako azy, aminy ñy nivetsevetseko. <shushes> -Manahaky anizao ñy karamany, soakarama tsy verevereniny ñy patron teña fa miasa soa. <shushes> -Manahaky anizay koa ñy fitiava teña asa eñy: haja teña ey, ro ataoteña aminy ñy fitiava teña azy, fa tsy ataotao teña fahatany, mba hahazoa teña ñy fankasitraha noho ñy fañajany ñilany. <shushes>